بس انتي لازم تتعودي تصحي بدراي، لما تنامي بدراي هتصحي بدراي. حاولي اتظبطي مواعيد نومك بالتدريج عشان جسمك بس يتكيف ويتأقلم ع الموضوع دي. فحاولي انك تصحي بدراي، وتنامي بدري كل يوم، ووو بالتال هتصحي بدراي. ممكن تظبطي مثلا منبهاتك ، وممكن تستعيني ببعض التطبيقات الذكية اللي بتحمليها ع التلفون ابتاعك وهتنظملك الجدول ابتاعك يعني، وبتحسن عادات النوم عندك. <hesitation> برضو حاولي انك انتي متناميش متأخر في نهاية الاسبوع واسترخي ساعتين قبل مانتي تناماي.